Koa hoe nite zen̈y raha fa- fa- fangalan̈a ran̈oko, avô zah mikaiky rô mpan̈amboatra raha in̈y. Raha volan̈iko amindrô karà ty: anarô ma afaka miavìa aminakà aty? Amin'ny plasy karà ty karà ty robaka bàka tiô nakà ato io ai mandoaka hely izy afaka ma-mandalo aty eky anarô mizaha izy saraiky avô manamboatra izy,